Ta ndeye ikuñu ka nka taka orre ni kii ta ii-ijnaso nde ikuñu, xi ñata koo ka ye lo kuu aciti á, <noise> te ne'e ye kuchi á, ye naá lo niño na ndɨ'ɨ nkai lo kalava'a nkai, lo nala kayu nkai chinajɨ, a na nka te lo nduva'a, ndeyu nka lo niño kaa nka naá, ndelaa naá xi ne'e ye kuchi naá, lo niño kalava'ai nchivi, te nda ja'a meei lo wa'a niño kaa. Te vijna <noise> lo kileva'aso i'i aciti á, te tuku yee nda ja'ai lo ajnu ka nka niño kaa ye ne'e naá, xi wa lo livi ne'e nka na kuu, te tuku ka niño kaa, te vijna á xi ye aciti nka á lo ni kuu nuu lo kileva'a, xi na nka kuu su'u te lujua ni jaa ni nka lo aciti naá lo kileva'aso ɨ́ɨ́n ye lo kaa nkaso naá, ñama ni nka te ko ye livi ne'e naá xi ñatu ka nka na ndɨ'ɨ, kolo lujua nka nda ja'ai lo wa'a na'i lo na kaaso naá. <noise>